اوه سافرت الف سنة الى الوراء. نشوف ايش كان يحصل اوه هذي تجربة هذي تجربة عجيبة اول شي بنشوف الدنيا كيف كيف البيوت، كيف الحيوانات؟ كيف الناس؟ كيفالـ كيف اللغة؟ الف سنة كيف يتكلموا ؟باقوم بالتصوير بصوّر الحيوانات في شي حيوانات انقرضت بانشوف اللغة هل يتكلموا كمانا؟ بانشوف العمران بانشوف الطرق كيف يسيروا عالطرق كيف بعبدوا الطرق كيف وسايل النقل من مكان لاخر كيف ينتقلوا كيف يعيشوا كيف يطبخوا كل هذا اشيا عجيبة.